kvöld og velkomin í þetta er fyrsti þátturinn hjá okkur á áfram fram á vorið og það er nóg af bókum til að fjalla um við hittum í þessum þætti níræðan öldung Sigurjón Björnsson prófessor emeritus sem er að þýða í gríð og erg úr ýmsum tungumálum grísku þýsku frönsku við fjöllum um nýja spennusögu eftir Jónínu Leósdóttur hrakningar á heiðavegum er úrval úr merku ritsafni sem kom út og var geysilega vinsælt og eru Erlendar í bókunum hans Arnalds svo í bókum og stöðum erum við hérna í bænum í Reykjavík og fjöllum um

sem er einhver alræmdasta og versta skólastofnun sem hefur nokkurn tímann verið til á Íslandi alveg bókstaflega hræðileg kennararnir frá vegna drykkju og nemendur sultu en við byrjum hérna með Kolbrúnu Bergþórsdóttur og

kvenna og má segja að báðar hafi slegið í gegn fyrir jólin þær náðu góðri sölu og og voru umtalaðar og sjálfsagt margir sem hafa lesið þær yfir jólin og hafa gaman af því að heyra hvað þið segið um bækurnar tvísaga eftir Ásdísi Höllu Bragadóttur þetta er sagan af fjölskyldu Ásdísar Höllu býsna skrautleg hún veit ekki hver faðir sinn er og þarna er móðirin sem bjó í Höfðaborginni hafði verið gift Ameríkana og og bræður hennar afbrotamenn og ja Guð má vita hvað bíddu út af hverju voru öll þessi læti en náttúrulega mjög áhugaverð saga

hennar og hún skrifar hana bara mjög vel með samtölum og

fram í

er innbyggð spenna hún er að leita föður síns og finnur hann í lokin saga hún viðurkennir það hún segir það einhvers staðar að það sé ekki neitt til sem heitir sönn saga og hún tekur náttúrulega svolítið pól móður sinnar hún viðurkennir það alveg

skrifuð af mikilli yfirsýn og þroska finnst mér ég held að

skrifa þessa sögu hún er mjög opinská og fjölskyldusagan er bara mjög harmræn þarna er saga kvennanna móður hennar og ömmu er átakanleg

að segjast eins og ég var með smá efasemdir af því hún stekkur á milli tímaskeiða og fjölskyldan er þannig að hún er svo sundruð og það er svo

það þarf næstum því

hvernig fólkið tengist en þegar líður fram á sögu sér maður að þessi aðferð virkar mjög vel það er stöðugt verið að fylla upp í myndina og við fáum mjög góða mynd af öllum persónum

Gunnlaugssyni sem krakka þrælskemmtileg hún talar vel um þá fjölskyldu og skemmtilega sú fjölskylda kemur afskaplega vel út úr þessari bók það er eitt af því sem sýnir öryggi hennar að hún sko flókin fjölskyldutengsl og segir að það skýrist síðar mér finnst hún skrifa af svo

eins og hún sé mjög vanur höfundur já það kemur á óvart nefnilega svo er

undir lokin af því maður er búin að fá bræður hennar þá tekur hún viðtal við einn þeirra eða það er samtal þeirra á milli það er ákaflega hjartnæmt og tekur á niðurstaðan finnst mér einhvern veginn vera að börn þau þurfa ást og öryggi og það hefði getað ef að þessar manneskjur þegar þær voru litlar hefðu fengið ást aðhald öryggi festu í lífið svo minnir þetta mann viðhorf til barna og barnauppeldis á þessum tíma og það er

fundið að því að taka börn

ganga bara í gegnum eiginlega helvíti þeir þurfa að byrja lífið aftur og aftur

margar fjölskyldur held ég þetta er náttúrulega önnur bókin sem kemur út á ekki all löngu tímabili þar sem er sagt frá lífi í þetta var fátækrahverfi Reykjavíkur og það var stimpill að búa þar

eins og kemur fram í þessari bók bara það að gefa upp þetta heimilisfang þýddi að maður fékk ekki vinnu

miklu öryggi og mikilli næmni og það er ekkert ósmekklegt þarna afskaplega umdeild manneskja Ásdís Halla Bragadóttir ég hef heyrt í fólki sem getur einhvern veginn ekki litið þetta réttum augum

ég hvet alla að slaka á fordómunum en ég viðurkenni jafnframt að þetta er svona kona sem út á við virkar svona köld og hörð og með allt á hreinu þarna fær maður allt aðra mynd af henni og hún

einhvers staðar

mikil vitleysa að hver sé sinnar gæfusmiður þetta hefði maður einmitt haldið að væri hennar leiðarstef í tilverunni en skrifuð af miklum þroska og flott bók heiða

skrásett af Steinunni Sigurðardóttur þetta er bók sem hitt einhvern veginn rækilega inn í samtímann fólk er orðið dálítið firrt af öllum þessum samskiptamiðlum og dálítið langt frá náttúrunni og langt frá

því að vera við sjálf en

er kona sem býr upp í dal og er með skepnur og og lagar girðingar og svona heil og sönn og ég held að fólk hafi jafnvel verið að lesa þetta sem eins konar

já þetta er alla vega svona mótvægi við

tekur ákveðna stefnu í lífinu og þetta er hennar val að vera þarna með skepnunum sínum mikið finnst mér gott að lesa um konu sem lítur ekki á það sem sáluhjálparatriði að eignast mann og börn með fullri virðingu fyrir fjölskyldulífi mér fannst mér fannst það bara dásamlegt þetta er pólítísk bók að stórum hluta vegna þess að hún fer þarna í framboð fyrir Vinstri græna og

er að berjast gegn virkjunaráformum í sveitinni sinni og það er eiginlega ástæðan fyrir því að hún fellst á það að segja sögu sína lífi sínu bara háttum þarna

bara daglegu lífi það var kannski ekki allt þar sem höfðar til mín ég er svo

er það bara hversdagslíf hvar sem það er það er ekki alltaf en hún segir fallega segir fallega frá skepnunum sínum og það eru þarna átakanlegir kaflar um til dæmis þegar systir hennar deyr móður hennar er mjög athyglisverð ekki sagt kannski beinum orðum en maður sér að hjónabandið var ekki alveg kannski upp á

það besta mér finnst eitt við þessa bók að er svo oft sem

farið út á land eða fundið söguefni úti á landi þá er er verið að leita að einhverju einkennilegu fólki sem ég ætla ekki að gera lítið úr

og hún er vel menntuð og og þetta er hennar val og hún nýtur þess að vera bóndi hún hefur gaman af að smíða hún er

einmitt með þessum út á land og

mikinn áhuga á rúningum og hefur keppt í því og þetta er dálítið heillandi en hún hefur líka verið í löggunni og hún hefur líka farið í

hún kom hérna í viðtal til mín og henni eru allir vegir færir

sem barn en hún hefur sko tekið á því

hún ákveður að vera áberandi af því að það styður hana og hjálpar henni í baráttunni og hún hefur byggt sig mjög mikið upp hún er mjög flott fyrirmynd líka þetta er bara áhugaverð saga út af konu sem tekur þetta val sem ég held að mörgum finnist óskiljanlegt af því að þetta er

Steinunn Sigurðardóttir hún gerir þetta mjög vel Steinunn kann þetta náttúrulega allt saman það er eitthvað þarna í þessu sem kallar á okkur já já já já kannski ekki þig

ég dáist að þessari konu bókmenntaverðlaunin eru veitt í næstu viku þau verða hér til umfjöllunar í næsta þætti hver sko ef ég ætti að kjósa þá yrði það Sigurður Pálsson ég tel hann mjög sigurstranglegan fyrir ljóðabókina sína þau eru líka þarna Auður Ava Steinar Bragi Sjón og Guðrún Eva Mínervudóttir þetta eru allt

góðir kandídatar en

við skulum sjá hvað er að gerast í fáum línum svo er það Jónína Leósdóttir og Sigurjón Björnsson með sínar alveg stórmerkilegu þýðingar

fjöruverðlaunin bókmenntaverðlaun kvenna voru veitt við hátíðlega athöfn í Höfða verðlaunabækurnar voru raddir úr húsi

í flokki fagurbókmennta barnanna eftir Margréti Tryggvadóttur og Lindu Ólafsdóttur í flokki barna og í flokki fræðibóka og bóka almenns eðlis um allar þessar bækur hefur verið fjallað í

um skipulag bæja er metnaðarfull útgáfa á klassísku riti Guðmundar Hannessonar landlæknis en það er fyrsta bókin á Íslandi sem fjallaði um borgarskipulag og hafði mikil áhrif í bókinni er líka að finna ritgerðir þar sem er fjallað um ævi og verk Guðmundar og

hugmyndir hans skoðaðar í ljósi nútímans neyðarútgangur er úrval kvæða eftir pólsku skáldkonuna lipska er skemmtilegt skáld á mikið erindi við samtímann og gefur innsýn inn í ríkulega hefð pólskra bókmennta hér er stutt kvæði úr bókinni sem nefnist einfaldlega ljóðlist kæra

frú Schubert það er gott að enn skuli vera til landið sem er alls staðar og kallast ljóðlist Jónína Eddumál stúlkan sem enginn saknaði þetta er önnur bókin um Eddu sem er svolítið sérkennilegur

nógan tíma og mikla orku og hún bara gerir þetta upp á eigin spýtur ég valdi einmitt af því að ég er ekki kannski mikið fyrir tæknilegu hliðina í svona málum þannig að ég valdi einmitt að hafa konu sem kemur alveg utan úr bæ ekki með

neinar svona tölvur og tækni með sér til þess að leysa en hún notar hefur innsæi og er ja forvitin um fólk og líka af því það er svona eldri dama hún er sextíu og sjö ára eldri dama

kemst einhvern veginn að fólki það svarar henni og áttar sig ekki á að hún geti verið neitt hættuleg sko þeir sem hafa einhverju að leyna opna sig en um hvað fjallar samnefnarinn

í málunum báðum annað varðar hjón sem koma hingað af því maðurinn og dóttir hjónanna eru að fara á ráðstefnu hérna í Norræna húsinu og það er eitthvað mikið að í þessari

litlu fjölskyldu og Edda blandast þeim einmitt hérna inni á Þjóðminjasafni því þar hrynur konan niður stiga það sá enginn neinn hrinda henni þannig að Edda fer auðvitað í gang að reyna að athuga hvað er í gangi og hitt er að Edda er á gangi á

sérð að glæpatíðnin í Vesturbænum hækkar mjög og hún finnur þar stúlku sem situr á bekk með hníf í brjóstkassanum og þá hefst leitin að því hver er þessi stúlka og og hvað gerðist hver meiddi hana en þetta gerist mikið hérna í þessum ja friðsæla og og góða bæjarhluta já já ég er fædd og uppalin hérna ég þekki mig best hér þannig að mér fannst upplagt að láta þetta gerast hérna svo er þetta þannig af því maður vinnur sem rithöfundur einn alla daga þá fer ég oft einmitt hingað á Þjóðminjasafnið eftir hádegi og fæ mér hressandi kaffi og heim aftur að vinna þannig að það eiginlega lá í loftinu að það yrði eitthvað að gerast hérna líka ja Sigurjón mig langar að

um að segja mér aðeins frá þessu

út nítján hundruð og níutíu svo það er nú orðið hvað tuttugu og sex ár síðan er það ekki þá byrjaði ég að þýða

svo hélt ég áfram með dálítið lengi ég var nú orðinn nokkuð góður í þýskunni ég held það hafi orðið einar fjórtán til fimmtán bækur eins og

nú síðasta bókin sem ég þýddi en það er nú eiginlega alveg grundvallarrit grundvallarrit í öllum

úr því að ég var búinn að koma ýmsum öðrum bókum á íslensku að þá yrði þessi bók að koma vegna þess að hún er eiginlega grundvöllurinn að öllum kenningum svo ferðu að þýða úr forngrísku það var nú í gegnum sálarfræðina sem ég byrjaði á því því að og þá náttúrulega rakst ég á fyrsta ritið sem var skrifað í heiminum um sálarfræði það var rit Aristótelesar um sálina

mér fannst ég eiginlega verða að þýða það ég var að vísu orðinn fullorðinn kominn yfir fimmtugt þegar ég byrjaði að læra grísku svo í framhaldi af því leið nú nokkuð langur tími ég held

þá hélt ég áfram með

og byrjaði nú þar

sem ekki var auðveldast það var og þá er það sem annar Grikki

miklu miklu þekktari höfundur þá og reyndar síðar fyrir ýmislegt annað eins

hann lýkur sögunni hvað er það sem þú finnur í þessum grísku sagnariturum þetta

eru bara sko já hvað ég finn ef við tökum til dæmis Þúkýdídes þar er hann að fjalla um alveg stórkostlega atburði sem að gerast í menningarsögu Evrópu það er hrun Aþenu hrun eiginlega í skilningi á vestrænni sögu þetta hafa menn viðurkennt síðar og og auk þess hérna er þetta svo nákvæm og ítarleg hernaðarsaga að það er engu engu líkt þetta stríð er svo ótrúlega líkur því sem gerist í Stalíngrad á tuttugustu öldinni það er engu lagi líkt það er eins og

hafi verið endurtekið í Stalíngrad fyrst með þessum glæsibrag Þjóðverjanna í Stalíngrad þar sem þeir eiginlega ná öllu yfir sig alveg eins og

en síðan kemur hrunið hrunið og þetta ekkert smáræðis hrun þannig að við getum lært ýmislegt af þessum sögum held ég í byrjun ég er ekki að skrifa fyrir daginn í dag ég er að skrifa fyrir framtíðina ég er að skrifa bók sem ég er vona að seinni tíma menn geti lært eitthvað af og það lítur út fyrir að það hafi verið satt því hún væri ekki kennd í

Bandaríkjunum ef að það væri ekki en svo hefurðu farið út í að þýða úr þýsku ævisögur eftir svo fer ég að þýða þarna bók sem að mér fannst endilega þurfa að koma á íslensku það var ævisaga

frá Rotterdam sem skrifaði Erasmus frá Rotterdam var þessi mikli húmanisti og

í latínu hann er eiginlega alveg dáinn og dottinn út af öllu nema ein lítil bók sem að lifir það er lof heimskunnar þessa bók skrifar skrifar eða hún kemur út held ég

þrjátíu og fjögur fyrst þá er hann kominn til Englands þá var nasisminn í fullu veldi í Þýskalandi og

var gyðingur eins og við vitum og hann flýr til Bretlands og ég held hann sjái sjálfan sig í

friðarsinni Evrópusinni sem átti ekkert sérstakt föðurland hann átti alla Evrópu að föðurlandi það kemur í ljós að

hann beri afskaplega mikla virðingu fyrir skoðunum hans og kenningum

að þá eiginlega fyrirlítur hann kjarkleysi hans sjálfs sem að flýr nasismann og veit að

verið að brenna bækurnar hans

það lá nokkuð beint við þegar ég var farinn að þýða bók eftir að taka aðra bók eftir hann sem ekki hafði verið þýdd

seinasta bókin sem hann fjallaði um hann lauk henni ekki alveg en nægilega vel til þess að það væri hægt að gefa hana út vissum við ekkert um

pínulítið við vissum það sem stóð í mannkynssögunni það var það að hann hefði skrifað á nóttunni drukkið

afskaplega mikið kaffi og verið rosalega skuldugur spyrja ýmsa kunningja mína hvað vitið þið um

og þá kom alltaf þetta sama upp þeir vissu það sem hafði staðið í mannkynssögunni Ólafs Hanssonar en annað ekki

höfund hann skrifar um níutíu skáldsögur á átján ára starfsferli hann hefur orðið lærifaðir fjölda rithöfunda hann er lærifaðir

líka að þýða skáldsögur eftir

ég fékk eins við að lesa þessa skemmtilegu og vel gerðu ævisögu

í meira lagi skrautleg segjast alveg eins og er hún var alveg furðuleg svo ég fer að lesa þetta og þá kemur í ljós að þetta er náttúrulega prýðilegur litteratúr það fer ekkert á milli mála þetta verður að koma á íslensku eitthvað hvað bækur ertu að þýða eftir

sem er nú sennilega frægasta saga hans sem kemur út

þrjátíu og fimm og hún ætti að koma út í haust það er mögnuð saga

ég er búinn að þýða fleiri sem eru bara í handriti hjá mér ég er búinn að þýða hvað ertu gamall Sigurjón ég er níræður akkúrat þú ert níræður varð það í haust mér sýnist þú vera býsna ern þakka þér fyrir ég held að það sé nú aðallega svona á yfirborðinu þetta er heilmikið verk að þýða svona stórar skáldsögur já það er töluvert mikið verk það er það þetta

manni tækifæri til þess að liggja yfir þessari tungu okkar íslenskunni Norðurlanda gimsteinn norðursins alveg eins og grískan er gimsteinn gimsteinn Evrópu sérstaklega Suður Evrópu og

íslenskan er ef hún er vel gerð vel skrifuð og í höndum manna ég er ekki að segja að ég sé sá maður en ég reyni að gera eins og ég get og og ég hef áhyggjur af því hvað við förum illa með þessa arfleifð okkar því að ég verð nú að segja það að það getur vel verið

það kallist bara hroki og merkilegheit eða ég veit ekki hvað á að kalla það eða þjóðrembingur að eiginlega eina afsökun Íslendinga fyrir því að hafa haldið út á þessu skeri í þúsund ár er að við eigum þetta tungumál já Sigurjón Björnsson með þarfa brýningu um íslenska tungu voru tvær bækur sem komu út núna fyrir jólin sem að tala svolítið til svona gamla Íslendings hjartans segja okkur hvaðan við komum annars vegar forystuféð eftir Ásgeir Jónsson frá Gottorp og hins vegar úrval úr safninu hrakningar á

eða hrakningar og heiðavegir eftir Pálma Hannesson og Jón Eyþórsson Bjarni Þorsteinsson er hérna sæll vertu þú tókst saman þetta safn og ég spyr komið úr fjögurra binda safni sem kom út og var mjög vinsælt en hvers vegna að endurútgefa þetta mér var bent á þetta safn og hafði að vísu líka lesið um þetta safn í bókum Arnaldar Indriðasonar þar sem Erlendur er mjög hrifinn af þessum bókum og les mikið þessar ég fór að skoða þetta og sá að þarna var ansi spennandi efni innan um þetta er eiginlega tvíþætt annars vegar eru eru lýsingar á fornum leiðum á hálendinu og svæðum svona bara eiginlega landafræði og svo eru hins vegar þessar

skemmtilegar og svona fór að tína þetta til hvað þetta væri nú mikið og sá að þarna gæti verið hugmynd að setja þetta saman í bók og valdi í eins og eina bók þær sögur sem mér fannst

og bestar hreinlega þetta eru menn sem eru sumir einir síns liðs sumir í hóp eru að

hrekjast hérna um hálendið í kulda og myrkri og það er vosbúð og þetta eru náttúrulega hræðilega erfiðar samgöngur þegar ég var að lesa þetta þurfti ég stundum að ná mér í teppi því að manni verður kalt og það er ekki nóg með að samgöngurnar voru erfiðar heldur voru þeir svo illa klæddir og það var frost þannig að það myndaðist klakabrynja utan á þessu fólki

var að eigra þarna um og skór voru mjög lélegir þannig að þeir voru yfirleitt stórskaðaðir á fótum eftir að hafa lent í svona hrakningum og í mörgum tilfellum þurfti að höggva af þeim tær það er til dæmis fyrsta sagan um Kristin Jónsson sem er mjög átakanleg saga um mann sem hrekst og maður skilur ekki hvernig kemst

maður eftir já já það

höggnar allar tærnar af honum en svo eru þarna heljarmenni sem eru að vaða ár

upp í mitti í

já þetta er alveg ótrúlegt og þeir lenda lenda eða þau

nú konur líka sem lentu í þessu að þurfa að fara yfir ár í gaddi og brjótast yfir ár blotna og ég bara

fólk fór að þessu þetta er nú kannski svolítið gott fyrir okkur að lesa þetta á þessum tíma þegar menn eru þvælast þarna á jeppum upp um allt já en sko munurinn þá og nú til dæmis bara klæðnaðurinn sko að að

að líkja þessu saman og svo náttúrulega eitt sem er líka mikilvægt atriði að það eru svona öll samskipti að það voru engar talstöðvar og sími kom seint þannig að þegar átti að leita að fólki þá þá var oft liðinn ansi langur tími annað sem mér fannst líka merkilegt í þessu er það að menn voru yfirleitt ekki með áttavita eða landakort eða neitt í höndunum

sá hvergi þessar græjur í fórum fólks en sko þetta safn það er merkilegt en ritstjórarnir

þessir menn sem að söfnuðu þessu saman þeir voru tveir Pálmi Hannesson og Jón Eyþórsson og Pálmi var nú þekktur sem skólastjóri eða rektor Menntaskólans í Reykjavík og var auk þess þingmaður fyrir Skagfirðinga Framsóknarmaður um einhver ár Jón Eyþórsson hann var veðurfræðingur og var svona mikill frumkvöðull á sviði veðurfræði á Íslandi og auk þess var hann mikill áhugamaður um

menn sem voru þekktir í samfélaginu og fólkið í útvarpinu það var dálítið fræga fólkið þeir voru í útvarpinu báðir og þetta voru alþýðumenn sem lögðu sig fram um að fræða alþýðu einmitt þetta er náttúrulega svona alþýðlegur fróðleikur

bókaútgáfu köllum þetta stundum neftóbak neftóbak neftóbaksfræði en þetta er í sjálfu sér maður þarf ekki að taka í nefið til að hafa gaman af þessu og eins og þú segir þetta eru já kannski ekki tilviljun en þetta er þetta er algjörlega stórbrotin lesning og og segir mikið um sögu þessarar þjóðar sem við erum komnir af heldur betur aðeins meiri fróðleikur það er Hólavallaskóli sem stóð þarna uppi rétt hjá þar sem gamli kirkjugarðurinn er nálægt

ekki góður staður til að vera á til að afla sér menntunar Árni Óla var einn helsti skrásetjari sögu Reykjavíkur hann skrifaði ótal greinar um efnið sem

birtust meðal annars í lesbók Morgunblaðsins sem hann ritstýrði það komu líka út bækur með greinum Árna Óla til dæmis þessi hér við getum víða leitað fanga í verkum hans en við skulum skoða þátt sem hann skrifaði um

hlýtur að teljast einhver lakasta skólastofnun sem hefur verið til á Íslandi hann var stofnaður sautján hundruð áttatíu sex þegar skólahaldi var hætt í Skálholti tuttugu árum síðar var hann lagður af skólinn var fluttur á Bessastaði og loks hingað í hús lærða skólans þar sem núna er Menntaskólinn í Reykjavík þetta er sem sagt

sem nær langt aftur en sjálfur var ekki glæsilegur hann stóð í húsi sem var byggt hérna á milli þar sem nú eru Suðurgata og

Garðastræti húsið var reist af dönskum smiðum en var bæði dýrt og lélegt líklega voru smiðirnir fullir mest allan tímann á loftinu var pilta einn geimur átján til tuttugu álnir á lengd og átta álnir á breidd allt var loftið undir einfaldri og listar negldir yfir samskeyti þar var enginn ofn og engin þægindi nema níu rúm sem ætluð voru þrjátíu skólapiltum það gnauðaði inn um hverja rifu í skólanum nemendur hírðust þar í kulda á vetrum og veiktust margir sumir biðu varanlegt heilsutjón fyrirætlanir um matsölu í skólanum misfórust nemendur sultu heilu hungri og voru sumir komnir upp á

nágrenninu bændur um mat piltarnir nálega allir nema hinir hraustustu urðu sjúkir af kláða og öðrum kvillum sem stafaði af kulda og illu mataræði kennslan var heldur ekki upp á marga fiska skólameistarinn Gísli Thorlacius var svo drykkfelldur að hann lét sig hverfa og sást ekki árum saman eins fór fyrir Páli Jakobssyni hann hvarf vegna drykkju og heilsuleysis var sagt að í skólanum væri jafn illa komið fyrir sál og líkama ýmsar skrautlegar sögur eru af skólahaldinu Jón Helgason biskup sem skrifaði margt um sögu Reykjavíkur og málaði myndir af bænum segir um skólaárið sautján hundruð níutíu og átta í latínuskólanum á

gengur allt á tréfótum um haustið er

og þjófurinn Grímur Ólafsson tekinn á ölmusu í skólanum sem mæltist mjög illa fyrir og var síðar útlagt til ámælis stiftamtmanni

er stutt hafði að inntöku Gríms í skólann

var nokkru síðar dæmdur í ævilanga

Jón önnur saga er af því þegar skólapiltar tóku nemanda sem átti heima í Landakoti hér rétt fyrir ofan hingað niður á tjörn og beittu hann grimmilegri refsingu pilturinn hét Jón og var kallaður Jón sori piltar þóttust hafa komist að því að Jakob Árnason sem þá var settur skólameistari notaði Jón sora til þess að njósna í skólanum til þess að refsa Jóni fyrir þetta fóru þeir með hann eitt kvöld niður á tjörn og skjóðu varð þetta til þess að Jón úr skóla áhyggjur voru af því yrðu fyrir siðspillandi áhrifum frá fólkinu í hér í kring Gísli skólameistari sem hafði kannski ekki úr háum söðli

detta óttaðist að nemendur myndu flekkast af umgengninni við en þeirra sjómanna sem hingað leita er beinlínis drepsótt fyrir siðferði piltanna hólavallaskóli var þó ekki alveg því sagt er að skólapiltar hafi gengið í fallegum búningum sem voru buxur úr

og bláir sokkar væri ekki amalegt að sjá slíka búninga í skólakerfinu í dag í

var líka ein vagga íslenskrar leikritunar því þar voru sýnd á herranótt verkin Hrólfur og Narfi eftir Sigurð Pétursson sem er talinn vera fyrsta íslenska vitlaus að þakka fyrir mína skömm og skaða já þetta er búið hjá okkur í kvöld takk fyrir